Dza mɛpɛ dɛ menya nye dɛ mara menya me mbuukuu korabea a mbuukuu nyinara a ɔwɔ asaase mu no ɔwɔ hɔ. Saintsir nye dɛ ɔno bɛma ma menya nyimdzee ahorow. Osiandɛ biribiara oesi biara wɔ buukuu bi m' ntsi biribiara n' mepɛ n'anoyi a mekɔ buukuu no mu ara yebenya.